Pues sioꞌ to kulor yigigidielanioꞌ yechiyechignao, chibazon languechikidiꞌ kautro dromite <hesitation> ni- nis teldan denis echchlandonis loniachekauto broch, achikiaw kolor lote dolote wguewgullꞌ indekiu glanewꞌ tobloteyawski kaomendad byendad egdian gaken este tlapan este gueguegweꞌ keregweꞌbyin byenda byendad, guebialon echegugsan koneꞌ cheꞌteni gutyaan lanioꞌ, chaloneꞌ chiti yebianlonun tiesabuin konskrinax form erchkaad chetionisbaꞌ nenezinniakrakara nerneranala dioꞌ.